من عيوب الشهرة أنك تكون حبيس تلك الشهرة و لا تكون لك الحرية التامة أن تعيش كما تريد يعمر حتى في السفرات و في المناسبات تكون مصدر لجلب الأعين و الصور و يعني تكون غير حر نوعا ما في حياتك.